जू कृत्रिम स्वीटनर च वेका फैदा छनकि जू कैलोरी च उ कम ह्वे जांदी। और जु सुगर लेवल च उ भी नियंत्रित रैंदू। जू वजन कम कनू मा मदद कर सकदू। हालांकि एक कुछ नुकसान भी छिन जनई एथे अधिक खाण से जू स्वास्थ्य च वेमा प्रभाव ऐ सकदू च। और एलर्जी भी ह्वे सकदी।